تجول له اول شيء يبدأ يخصص وقت بسيط وثابت يوميا للقراءة. حتى لو كان من عشرة خمسة عشر دقيقة مثلا قبل النوم او الصبح بدري هالوقت البسيط مع الاستمرار يطلع بنتيجة. واذا ما عنده وقت يمسك كتاب يجدر يجرب الكتب الصوتية ويسمعها وهو يسوق او يشتغل على شيء ما يحتاج تركيز كامل